चिली रो संस्कृति घणी विविध होव, जिको स्पेनिश, आदिवासी मापुचे अने आधुनिक परंपरावां को मएल मानांझ। स्पेनिश मुख्य भाषा होवे, अने कैथोलिक धर्म हावी छे। चिली में लोकसंगीत अने नृत्य खास होवे, जिमें कुएका राष्ट्रीय नृत्य है। पारंपरिक पहनावा में पुरुष चामांतो अने महिलाएं रंगीन स्कर् पहनज।